نبدا نغير المظهر نلبس كلاسيكي، نلبس نواظري تع الشمس، زعما نعرف كيفاش نحكي بلهجتهم باش ميشكوش فيا، ندخل ببرودة أعصاب و نحاول نكون قريبا من القاده بشويا ذكاء، نحاول نلم المعلومات على خططهم و نحاول نخفي أي آثار يورطني، كل مرا نبدل المكان باش ميكشفونيش و ديما مستعده لأي مواجها، في لحظه حاسمه نبعث المعلومات لفريقي و نخطط للهروب بسلام قبل ما يكشفوني و يصير فيا مكروه.